<noise> <hesitation> nugu favorite luxaal laa ta san-san ngali lokobel iaa suk xa san buxa ngali pa. pa siin nagam tokpeles en notsi gem putsangi pa. Tokpisin di putsangi taro nagem tsokpeles agem mother tongue gme putsangi pa. Okay pa luxaal axau so we gem tile notsi gem-gem xaa usim sin no xarin <noise> kastam <noise> ma no minat. Nagem xalkale lokbel bula manman lo kobel bula gem usim abia a siin tana nagem xalkale lokobel pa asuk luxaal axau siin sa atana xobel siin la iaa suk favouritim axautsi abia pa sin sa <noise> pa luxaal Amale asuk taste axau o ga watwat bula <noise> i nugu familiy bual gem arara gem sansan nglai abia nagem favourite food malen paa <noise> no aina arara di soxa paa paa atsik axau lan nagem-nagem no uteng <noise> gem gat no <noise> special paa in lokobel di ta putsangi agat xadi no iesen tsa o lalon notsi area uba tsalei abia paa malen a tsik axau o meln wanpela amalen xa <hesitation> paa asuk lot buxa lalon nagem manman. Lan nugu manman iaa ta dokdok pupua iaa ta lot bia paa iaa suk san buxa ngali o asuk tsap malen nugu favourtie luxaal iaa ta san san ngali.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 No inaman en ti no wala ma no mas di sosoxa abala paa tile lauteng lautengbaba lauteng tala mu wien di sosoxa abala paa o taim iaa ta tsap taim iaa ta tsap lan abala balan langit iaa-iaa-iaa suk lasi malen bia iaa ta dokdok pupua iaa ta lot iaa suk xa favouriteim abala luxaal we asuk special bixa siin iaa no dan-dan leng nawe no xarin minat ma no karin uba kastam lasi nawe di <noise> tsalen luxaal papan no lala ngali no unaman ngali angen iaa ba suk adi tsa paa sin sa nugu special food bia iaa ta sansan ngali buxa bia iaa ga favouritim siin nugu laif melen paa asuk important buxa sin nugu laif o laa suk ca enjouim nugu meal Iaa baxap sok gomsai no paa iaa ba mas soxa no paa iaa ta san ngali iaa ta malen a-agat use ina abia mara. Iaa ken ngani a-a gat use ina abia mara iaa ken ngani xhan-xhan-xhan tsi aia paa iaa ken ngani xhan lala malen paa i a-asuk wanpela important sin sa u ba ngani tsa xhan lala o uba ngani tsa xhan-xhan-xhan tsi aia paa bia iaa ga suk sansan ngali bia xhan lala atsap malen nagem tuba se u ken xosara u ken axui xhan lala u ken girisim gomsai xhan lala u ken girisim ogomsai xhan lala uba suk enjouim malen xham tuba-tuba uta ngani siin aia paa o agat no special paa tsa uba xap kuk gomsai xa paa tuba u ba xap anui gomsei xa tuba a gat no sepcial paa tsa we u b usim xhan no lala uba soxa tsa alet gomasai no lala o di xap xa kuk gomsai lala we tala adi nu ula adi mu siin muna paa axap U b agat no <noise> lala tsabia uba suk adi no sin sa uba xap pilim we a bobo <hesitation> paa aap malen abala no luxaal mu uta tsipi malen xaukau o sa paa asuk wanpla very important food uba xap-ubaxap san ngali uba tsipi uba tsip tsip gomasai una suk tsi axautsi sin sa amalen abobo o nawe u tsip gomsai uga tsip sana mu u ba pilim malen u ba adi tsa bobo in abia mara luxaal <noise> o agat no idfferent liman a xhan no kain liman biaxal di xa tsipi paa a xaa bobo biaxal di xa tsip axautsi paa na axu uba ngen axautsi tsa uba saen male naxap bobo o biaxal no <noise> no biaxxal no xa biaxal no aina di xap xa axau ngali tsitsipi paa paa uba suk tsip axautsi tsa ngali uba xap saen abia bobo ina uba suk tsip axautsi tsa ngali taim uta axui uba xap saien abia bobo inaa uba suk ngen axautsi tsa paa ta axau O bia nawe uxap ati axui axautsi abala paa u ba pilim tsa malen a bobo o paa-paa asuk wanpela important luxal we inaman arara di xa di xa malen di we na xui axautsi tasol a gat no certain inaman tsa o no aina tsa di ta xa tsip axautsi paa nawe u tsip axautsi uba xap pilim we a bobo u ba suk ngen axautsi tsa o una girisim axautsi tsa una suk girisim axautsi uba suk pilim tsa malen uba suk ngani abia luxal u ba suk pilim uba suk saen malen asuk-asuk axau abia luxaal xhan taste asuk axau sin iu okay paa lalan nagem area <hesitation> asuk wanpela <noise> bukpela luxaal we malen xarin luxaal so lan nagem-nagem-nagem area <noise> uba suk lasi tsa malen <noise> axap planti inaman i xa sosoxa tasol a gat wanwan di ta xa soxa malen u soxa bula u ken la maket uke nla lan inaman lab o u ken la lan sen xolot uba la uba la sune taman uba la turungi no-no tse paa tia u ba la sune taman di ba uli malen xhan uxute bula <hesitation> la lapala U ba la turungi lan no inaman no sunsune di ba la di ba le adi isagalen alen asuk lot buxa abia paa o lalan nugu tino aa suk xa san buxa ngali abia paa sin sa suk wanpla kain <noise> ma na asuk lot buxa sen nugu adodo o iaa dokdok tsa iaa ga ngani tsa male asuk asuk mamainang siin iaa. Iaa ga suk pilim malen iaa suk xa san ngali o nugu-nugu nugu no pikinini di le tsap bula iaa malen iaa xa axu ga asingan siin di malen asuk di suk di-di bula di suk xa enjouim abia <hesitation> ngani abia luxaal <noise> bia iaa ga <noise> malen iaa suk iaa suk tolomi malen nugu favourtie favourite luxaal ia ta sansan ngali em paa iaa suk xas sansan buxa ngali pas sun sa iaa dokdok tsa iaa ga ngani iaa suk stat sin dokdok gale pupua iaa ta tana nugu no tsi di xalame bula di ngani abia luxaal bual o ga suk tsap alen neu asuk wanpla important luxaal siin gem family. O nugu gem arara gem male sosoxa abia paa nagem no liman a axau ngali soxa paa gem arara gem xaa gem xaa kukim malen ge xa kukim ngan tuni xhan xosara xano lala malen tuva i ge xa axui ge suk pare leng we bala <hesitation> nugu favourtie food iaa sansan ngali em paa namas iaa xap gat wanpela mara bula tasol siin paa-paa em iaa atolomi paa malen-malen iaa atolomi au iaata taistim au iaa ta manman taman malen iaa sansan buxa ngali okay siin amusili nagem manman tile lokobel malen siin sait ina <hesitation> marang abus iaa sansan bula ngali xo bula xo asuk axau bia nawe u Alet xo wien lau uga le axui mi marang paa uli xa xarin xo papan paa bula u ba suk papan xa tin pas uba suk pilim malen u suk enjoyim num luxaal o bia iaa ga iaa-iaaxap gat xaa luxaal bua iaa ta favourtitim biaxal no luxaal iaa xaa faourtitim tasol bala main luxaal iaa ta favouritim buxai em paa